Too, álámɩná, mɩnísíɩ na ñ saí abéé mɩnísíɩ na ñ mɔsɩí, ŋsɩbɔɔ dáá sɔkɔwá na kpákpárásɛ, ŋsɩbɔɔ dáá sɔkɔwá na dɩɩ fána na dɩɩ tána na áláma dabataa ka ná ŋsɩbɔɔ álámɩná sɔkɔrɛɛ wáana. Ŋ dzɩñŋ álámɩná na ñ mɩ ɖ tʋtʋŋɛ ñ mɩ áyiya tɔtʋŋɛ, bʋ bisí ñ sɔkɔná álámɩná ŋɔɔ ɔɔ ŋí ŋ kɩgnɔŋɔ. Bʋ bisí ñ sɔkɔná álámɩná ŋɔɔ ɔ sɔɔlínɩ ŋsɩbɔɔ ñ sɔɔlíyá í, bʋ bisí sɔkɔná álámɩná ŋɔɔ suúru talá ɩ. Álámɩná ŋɔɔ ñŋ mɔsɩí abéé ññ saíí na ŋñyíyaá dé fɛnɩí mawɛ maá kɛsíí dzɛ ooo. <hesitation> gɛ, bíɩ ŋ mɔsí álʋna lɔ ɔ yɛ álʋna ŋɔɔ ɔtáa mí ŋ kɩgnɔŋɔ bɔɔ, ñna asáára yá ééé, ñna ásáráwʋʋ wá. Amá bíɩ ŋ tɔmɔ dzʋ ɩ, ŋ tɔmɔ dé fɛɩ lɔ ɔɔ mí ɖ kɩgnɔŋɔ, ŋ báa bé wɛ fɛɩ kɩgnɔŋɔ bɔɔyɛnɩ, ɔtáa kpá ka yɛní ɖaɖasɛ bɔéé ɔtáa kpá ka yɛní ɖaɖañbɔ boéé. Bíɩ álʋna táa mí ɖ kɩgnɔŋɔ bɔɔ, sɩsɛɩí yá ñŋ ba kpáta dʋna í sɩ ɔ yɛní dɩgaŋgáñ, sɩsɛɩí yá, ɔɔ kpáta yɛbí. Amá bíɩ alʋnaá mí ɖ kɩgnɔŋɔ bɔɔyɛnɩ. Sɔɔlɩ ba vɔñna í sɩ ŋmíɩ, sɔɔlɩ ba fɛɩ biina kʋrʋŋɛ ŋaamí, kɔrɔtɔsɛ ŋɩɩnʋ, kɔrɔtɔsɛ bʋkí ŋɩɩnʋ ŋɩɩnʋ bɔɔyɛnɩ, álɩ ŋtá dzɩŋ bɔɔ biina ŋaá ɔɔ kɔna kaa lɛná ŋ wosóo. Ka wʋlɩ ní sɩ ŋmíɩ biina ŋayé mɔ, ŋsɩmɔɔ ba vɔñna mɛ, ŋsɩmɔɔ baá bá yɛ mɛ ŋsɩmɔɔɔ dzé. Amá bíɩ álʋna ŋɔɔ ɔɔ mí ŋ kɩgnɔŋɔ, amá bíɩ álʋna ŋɔɔ ɔtáa mí ŋ kɩgnɔŋɔ bɔɔ, bʋtá táa bisí bá táa fɛɩ biina bɔɔ ŋʋnáá tíɩ lísɩ ŋ wosóo ka fɛ abéé ɔɔ sáŋ ní ka laná. Abéé ɔɔ lína ní, abéé ɔɔ mɔsí nɩ ka gnaŋ, ka wʋlɩ sɩ ma bálʋ ŋmíɩ, bíɩ ɩí gɛ í sámíɩ ŋsɩmɔɔ na ŋsɩmɔɔ ɩí yɛɛɛyé dzeé dzeé na dzeéé ɩí fúna kala kaa sámíɩ. Ŋnáa? Álʋna ŋɔɔ bíɩ ŋ mɔsíɩ na bóre mɛɛ dé í yɛ ɩí mí tʋtʋŋɛɛ í yɛ ɩí gbádɔɔ dzɛ álʋna ŋɔɔ ɔ tíkɩ ayɛnɛɛ, álʋna ŋɔɔ ɔtíkɩ ɔ tɔkɔ ka lili, <noise> álʋna ŋɔɔ ɔtíkɩ báa ambʋmɛ ɔ tíkɩ sɩ í yɛ ɩí mí dɔŋɔ támʋŋɛ, ɔtíkɩ ɔ yɛ ɔɔgɛ sɩ bé wáana, bé yáa bɔɔ wáana bʋʋ lá léle, bé yáa bɔɔ yáa bʋ tá bʋʋlá léle, aŋkʋ wáana, aŋkʋ yáa kʋtá? Álʋna ŋɔɔ báa ambʋmɛ bɔɔyɛnɩ. Ɔɔ fɔkí laákaarɩ ɔɔ kɔna bóre báa bé lɔ, ɔ laákaarɩ wɛ bíya lɔ, ɔ laákaarɩ wɛ báa aŋʋ lɔ. Ŋsɩ álʋna ŋʋná mɔ bíɩ ŋ yúku ŋʋná bóre mɛ, ná láa yá éé. Ŋsɩ álʋna ŋʋná mɔ, bíɩ ŋ yúku ŋʋná bóre mɛ, ŋ fɛsíɩ yá. Álʋna ŋɔɔ bíɩ ŋ mɔsíɩ ɔɔ fɛ báa aŋʋ ɔ girimá, ɔɔ fóé báa aŋʋ, ɔɔ fóé ɩsɔɔ, ɩsɔɔ báa bé wɛ ɔ lékiremɛ, ɔtáa yɛ ɖaɖasɛ bɔɔ, álʋna ŋɔɔ bíɩ ŋ mɔsíɩ ŋŋfá na ŋtá bɩrɩsí fɛɩ ɔfá na ɔtáá yá, álʋnaá dzɛ. Lɔlɔ alʋnaá dzɛ. Bʋrʋ tá bɔɔ ŋfá na ŋtá gɛ bá yɛ lɔ ŋñná ŋñlʋ tá dzɩŋ bí ka kpátá ka la kaa yɛ fɛbɛ bɔɔ. Ba táa taa bisí sɩ ŋmíɩ ba táa taa dá sɩ ŋmíɩ ɔ kɔnɩ kaa fɔkɔ fɛbɛ mɩníɩ ɔɔ la kaa ku ba kpínaná ka fɔkɔ fɛbɛ bɔɔ. Ŋnáa? Lɔlɔ alʋnaá dzɛ. Tɔɔ álʋna ŋʋrʋ wɛ ró, <hesitation> dito ŋmíɩ, dito yɛtɔ, ɩsɔɔ fɛɩ yá. Domóo? Ñŋ ɔ yɛ fɛnɩ dito ŋmíɩ, ŋñdi ka tɔkɔ vagnimiyá. Áláa barɩ wɛ, ba dzɩñ domóo yɛtɔ gba, ba dzɩñ domóo yɛtɔ. Tɔɔ dito ró, baá yɛ ditoó wá ŋñ dzɩñ sɩ tʋnaá yɛ dito ɔ kaa gnaŋ ñŋá. Ñ ɔ yɛ dito lɔ ŋ dí dzémɔ ŋmíɩ, ŋ tɩtɩŋɛ ŋñ sasí ɩsɔɔ sɩ óoo ɩsɔɔ fɛmɛ álʋna. Áláa barɩ wɛ ñŋ tʋna sá fɛnɩ mʋtɔ ŋmíɩ, kpátá gɛ dɛ mʋtɔ tɔɔ tʋ sɩwʋ lɔ baá gɛ bá kaa fɛ áfa sɛ, kpátá gɛ tíi. Abéé ñŋ tʋna sá mʋtɔ, kpátá gɛ ŋsɩ tɔʋrʋʋ ba yɛɛ. Ŋnáa? Abéé kpátá gɛ ŋkpɛrɛɛ ba yɛɛ. Bʋká bʋlɔ kéé bɔɔyɛnɩ, barɩ báná wɛ ñŋ ba sá fɛnɩ mʋtɔ, ŋñ dzɩñ sɩ ba sáf mʋtɔɔ ba sáa dzɛ. Bíɩ agañŋá róó ɔ taa gáŋñŋáa, ŋ tɩtɩŋɛ ŋ lékireé fɛ. Ŋnáa? Áláa barɩ wɛ báná dzɩñ ŋbéláa tɔdzɩtɔɔwá. Áaaa. Áláa barɩ dzɩñ ŋbéláa <noise> tɔdzɩtɔ. Tʋnáá ɔɔ yɛ ŋsɩbɔɔ ɔɔ yɛ na ŋ lékireé fɛ, ɔ tʋnaá tɔdzɩ ní, tʋna ŋ kpínaná sútɔ wá, ɔɔ dési nɔnɔɔ nɔnɔɔ tá biñto, báa béé yɛ ɔ ɔɔ fɔkí laákaarɩ ɔɔ sísɩ báa bé lɔ, báa béé yɛ tchíkí-tchíkí-tchíkí, báa béé yɛ píríɩítípítí ɔtá tíkí biñto bɔɔ, ɔtá tíkí ɔ ná ɔ bálʋ yɛ biñto bɔɔ ŋ kpáta tala ɔɔ kpátá fi límɔ ka laná fɛnɩ vaóremɛ, la kaa sɔ, bɛɛrɛ la kaa sɔ. Bɛɛrɛ ŋ kpínaná boémɔ bʋtá biñto bɔɔɔ? Bɛɛr yele má fɔkɔ fɛnɩ. Ná ná sɩ ŋ kpínaná tá biñto bɔɔ, sɩ aaayí sɩ bʋwɛ biñto. Ñŋ áláma ná nɩ baá kaa tɔŋ sɩ gɛ bɔɔ ma bálʋʋ súwá. Tʋna ɔɔ, ŋsɩbɔɔ ɔɔ yɛ na ŋ báa bé bʋwɛ tchíkí-tchíkí-tchíkí, ŋtáa yɛ biñto bɔɔ. Tɔɔ ŋsɩ álʋna ŋʋná mɔ ŋ ɖéŋ naí, ññ tɔŋ sɩ ŋ laákaarɩí lí ɔ lɔɔ? Tɔɔ bʋká ŋʋrʋ wɛ bɔɔyɛnɩ, ñ taláa, ŋ kpáta ŋñ talá ŋsɩmɔɔ bʋná ɔ dzɩñ sɩ ma bálʋ ñ ŋ bʋ mʋ ŋsɩ kʋrʋwɛ ná ɩ. Ɔ dzɩñ séé ɔɔ tɔñna ní ɔ dzɩñ séé ɔɔ mɔsína ní, ka dzɩŋ séé ɔ fɛtɛsɩ ŋ lékire. Tɔɔ álʋna ŋʋrʋ ŋʋnáá búti ɔɔ kpína ŋgbaná tɔmɔ, ŋsɩbɔɔ ná ŋbéna ñ kpína ŋñlʋ tɔmɔ ɔ lékireé fɛ, tɔɔ álʋna ŋʋrʋʋ wáana ŋʋnáá búti ɔɔ kpína ŋgbana tɔmɔ, tʋmɔɔ talá kʋʋ kíŋɛ mɔɔ bɔɔyɛnɩ. Tɔɔ yaatá alʋnaá daká abéé ɔɔ-ɔɔ kpáta fóe kala ɔfá na ɔtá fɔlɔɔ bɔɔ, tɔɔ ŋʋnáá síŋɛ sɩ ma sáɩ ma sáɩ tɛlɩ, ma táa lá fɔlɔɔkʋrʋ ró bɔɔ, kɔɔ kɔníya kʋ kɔnɩ kʋ mɛsɩ ná dɩ nɔɔ baalɛ. <noise> Ŋnáa? Tɔɔ ŋʋnáá bʋti ka fɛnɩ lekidóŋɛ kpína bɔɔyɛnɩ, álɩ ñ tɛlɩ tɔmɔ kʋ. Ŋñ yɛ tɔmɔ kʋ ka tɛlɩ ññ kɔnɩ kaa tɔŋ sɩ éé ñbʋtɛɛ maálʋ lɔ bɔɔ maa tá yálá ka yɛ ŋsɩmɔɔ bɔɔ. Ŋnáa? Áláa barɩ wɛ ŋmíɩ bíɩ báná wɛ ŋdzaá nɩ nʋwɛɛ yá ŋsɩ baa tɔñŋa sɩ ɩsɔɔ wɛ ŋdzaá, ŋnáa? Mɩnɛɛ bʋwɛɛdzɛ. Tɔɔ bʋká áláa barɩ, ŋsɩ baa tɔñŋá sɩ ŋbéna désitɔ, ŋʋná dzɩñ gádó désitɔɔ wá. <noise> Ŋsɩ ñna í bísatɔ bísatɔ fáráñdíí maá tɔññ dzɛ. Tɔɔ ŋsɩ ŋʋná lɔ bíɩ ñ naí, ɔ yɛ dito tɛlɩ ɔ yɛ álʋtɔ ka tɛlɩ lɔ kʋ yúu lɔ ɩ bísa ñ kʋ fɩlíɩ ŋ laákaarɩ táa ŋ nɛsírɛ yáa lá fɔlɔɔkʋrʋ ró bɔɔ, ŋ nɛsírɛ táa lá fɔlɔɔkʋrʋ ró bɔɔ, ɔ dzɩñ séé baá dɔkʋ álámɩná gádó lɔ, ɔ dzɩñ séé baá yɛ álámɩná gádó lɔ bíɩ ñ naí bísa. Ɔɔɔɔ! <noise> Tcháɩ! Tɔɔ ŋsɩ bʋná álʋna mɔɔ ñŋ déŋna bʋná álʋna, ŋ laákaarɩí tɔŋ sɩ kaá ɖoró róo? Ŋñ? Bélɔ kóo? Áláa barɩ wɛ, báná wɛ nɔsɛɛ yá, nɔsɛɛ yá. Tɔɔ ŋsɩ bʋná álʋna mɔɔ, dɩwɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ éé, bʋtɛɛ dá ŋbéláa feé-feé yála dɩí dɔkʋ áláa mɩnɛ bɔɔ. Amá álʋna ŋɔɔ ɔwɛ nɔɔ gba, ñ ŋ ŋʋnáá yála ɔɔ sála bóre, álʋna ŋɔɔ wáana lɔ ɔwɛ sídzɛñdɛ gba, ŋʋnáá yála ɔɔ sála boéé, álʋna ŋɔɔ ɔ tíkɩ ɔ mɔsɩ vanɔɔ ɔ dʋ goóreé ɔtá tala bɔɔ, ŋʋnáá sála bóre. Ŋnáa? Álʋna ŋɔɔ lɔ ɔ tíkɩ kpakélé, kpakéléé dzɛ ɔlɛ ka sísí fɛ ɔtɩ, báa kʋtá yɛ ɔñkɔ bɔɔ, ɔɔ lɛ ka sísí fɛ ɔtɩ. Ŋsɩ báná mɔ baá sála bóre, ñŋ ŋ ɖéŋna ŋsɩ bʋná ñŋɔ álʋna bɔɔyɛnɩ, ŋtáa mí ŋ bóre tʋtʋŋɛ bɔɔ. Amá ñŋ ñna álʋna ŋɔɔ ɔtáa tíkɩ tɔmɔ bɔɔ, kɔɔ yáa kʋtá tuku í, ɔtáa dʋ nɔɔ kʋmɛ bɔɔ. Álʋna ŋɔɔ ɔɔ yála ɔɔ sɛñ tɔmɔ sɩsɛɩsɩsɛɩ, bíɩ ŋ ɖéŋna bʋná álʋna ŋmíɩ ŋ tɩtɩŋɛ, ŋñmí ŋ tɩtɩŋɛ tʋtʋŋɛ lɔ ŋñmí ŋ bóre tʋtʋŋɛ. Yáa sɩ bíɩ ŋñ gɛ ñ la léŋáa, ŋ lékire táa yásɩ ní bɔɔ. Bʋ yelé ɩsɔɔ fɛ báa aŋʋ ɔ fʋnaná álʋna. Aháaaa! Dɩ sʋlʋtɔɔ dzɛ ɩsɔɔɔ fɛ báa aŋʋ ɔ ɖeñna ɔ fʋnaná álʋna. Kʋŋdzɛ éé.